افضل ان اقرأ كتاب جيد الكتب تعطيني فرصة اعيش في عالم خيالي او افكر بعمق في الافكار اللي تطرحها القصة في الكتاب تكون تفصيلية اكثر وتاخذني في رحلة طويلة الفيلم ممتع بس غالبا يكون جصير وما يغطي التفاصيل والاحداث الل- اللى الكتاب ممكن يطرحها